Buubi e wallita na e gelleje tan ba, haa e faaro nyamirde, nafaare, e wallutuki gene e nder ladde, nden bo e beydaare leydi taakiri.